آ، گرگٹ چھِ رینگنہٕ یِنہٕ وٲلۍ جانور یِم پنٕنۍ ژمہِ ہُنٛد رنگ بدلٲوِتھ ہٮ۪کَن: رہائش گاہ چیملین چھ افریقہ کیٛن روٗدٕ جنگلن تہٕ ریگستانن منٛز روزان۔